Waaba nooyenda kuteeka chai, chai noobaasa kuteeka amate ningashi oteeke omukaru. Amate nikirugiirira nooyenda amate ga hariho abakukunda amate hatiine ekirimu okugabiza okaganywerayo then hamwe n'aba abakukunda amate agarimu amajaani, agarimu etangahuuzi n'ebingi ebirungo ebi bakukora ebiri e- ebirungo nka tangawuzi ey'esaano, ninga bwe egye ey'okushekura, hariho cocoa n'ebindi byona so okugateeka, noobaanza ogateeka ni- nikirugiirira n'okukwenda kugagabura, noobaasa kubiteeramu aha mahega ninga bwe ogateekye ogabize kyonka ogagabure then orikwenda kuganywa niwe ariku Niwe akusharamu eki akwenda kuganywezana. Waanoyenda kuteeka omukaru nooteeka ogwo ogw'Abakiga ogw'omukyaro niha harimu amajaani gonka. Nooteeka amiizi oteekamu amajaani, oteekamu nk'omudarasiini waagubona, omuteete, omujaaja konka eky'amaani na- niba biine amajaani then ahamwe na shukaari. Hariho nigwo omukaru ogwa shana ngire nti ngwete ogw'abagiiga ogwogwo ogw'okuta ogw'okuteeka amiizi okagagabura garya amiizi hatiine ekirimu oraaze kuganya ou waabigaburira akatamu ebirungi ebyarikwenda. Hariho abakugunywa, abakunywa egyo chai y'amate n'omukaru na shukaari ninga bo babinywe hatiine ekirimu ninga babinywe harmu obwoki.